Nan banya gɨrii, nya gɨrii kə karə gujii bənən nəngnga mura kaiyʊ wʊ fəlla dumii ba nəngnge ki kən dan nəngnga, nəngnga bə kʊma ki bənən dɨgii nən darata.